برقي منقل د هغه وسیلې څخه عبارت دی څه د برق نه په استفاده سره په پخلنځيو کې ترینه کار اخیستل کیګي او پې واسطه یې هم غذا او یا هم خواړه ګرمیګي او یا هم په کې پخیګي.